סאו א צווענגל איז דא ארויס- <hesitation> צו העלפן ארויסנעמען זאכן. ס'האט אזויווי זייער א שטארקע ג- <hesitation> גריפ, אזויווי צוויי שטארקע הענט און ס'קען אונז העלפן ארויסשלעפן סיי וועלכע זאך וואס מ'לייגט ארויף די צווענגל דארט. מ'גיבט א געזונטע שלעפ און וואס די ווילסט זאל אראפקומען קומט אראפ. דאס איז וואס א צווענגל ווערט גענוצט פאר, צו ארויסנעמען זאכן.